<hesitation> ňee, naasuwaari jamaa le be a bulu, doolu bi jee a be i, a ka utilisee puru a ye loo a nooto, a ka loo teŋ ne ka a feenee jio kaŋ, a ti taa kooma, a ti taa ňaato, a te boyi la.; Iyoo niŋ a lafita taa la a se a ke teŋ a ka jio raamee komiŋ moo ka a, ka raamee buloo la ňaamiŋ. ňee ka ke noo wo le ňaama.,.